சவால்கள் பின்னடைவுகள் மற்றும் சிரமங்கள். இருந்தபோதிலும் தனிநபர்கள் கவனத்தையும். உறுதியையும் பராமரிக்க அனுமதிப்பதன் மூலம். தடைகளை சமாளிப்பதில் விடாமுயற்சி முக்கிய. பங்கு வகிக்கிறது மேலும் அவர்கள் துன்பங்களை. எதிர்கொண்டாலும் முன்னோக்கி நகர்த்தவும் இறுதியில். தங்கள் இலக்குகளை அடையவும் உதவுகிறது. இது அடிப்படையில் விட்டுவிடாமல் இருப்பது மற்றும். விஷயங்கள் கடினமாக இருந்தாலும் தொடர்ந்து முயற்சி. செய்வதாகும், இது பின்னடைவு மற்றும் தனிப்பட்ட. வளர்ச்சிக்கு முக்கியமானது.